<hesitation> Kolotsain'i Aostralia ah, tsy mazava amiko loatra satria zah mbola tsy tany Aostralia, <hesitation> faharoa mbola tsy nahita documentaire mahakasika an'i Aostralia mihintsy aho ah, fa ny zavatra azoko lazaina de hoe Aostralia <hesitation> firenena mahita na mankalaza ny taona vaovao voalohany satrià ny fizaram-potoana any amin'ny zareo no mahita ny taona vaovao voalohany.